<noise> De seguo o l'é importante perché beseugna che i çittadin parteçipan a-a vitta politica. Mi inte sto momento son abastansa, coscì, descoraggio, e donca no sò quante importansa o pòsse aveighe pe-o pòsto donde vivo. Però va ben, lascemmo perde de conscideraçioin chie.